සතුට කියන වචනය ඇහෙනකොටම මට හිතෙන දේ තමයි <hesitation> අපි <hesitation> හැමෝම මිනිසුන් විදිහට ආසයි සතුටින් ඉන්න. ගොඩක් දෙනෙක්ගෙන් ඇහුවොත් ඔයා මොනාද මේ ජීවිතේ බලාපොරොත්තු වෙන්නෙ කියල <hesitation> බොහෝ දෙනා කියන්නේ <hesitation> ලොකු දේවල් ඕනේ නැහැ <hesitation> සතුටින් ඉන්න තිබුනොත් ඇති කියල. මොකද <hesitation> මිනිසුන්ට <hesitation> ජීවිතේ වටිනාම දේ විදිහට බොහෝ අය සලකනවා <hesitation> මේ සතුට කියන කාරණය. ඉතින් <hesitation> අපි කොහොමද සතුටු වෙන්නේ කියන එක ගැන <hesitation> අපි අවධානයෙන් ඉන්න ඕනෙ. අපිට වැරදි දේවල් කරලා සතුටු වෙන්නත් පුළුවන්. හොඳ දේවල් කරලා සතුටු වෙන්නත් පුළුවන්. නමුත් වරදක් කරලා සතුටු වෙන එක තුළ අපිට කවදාවත් සැබෑ සතුටක් <hesitation> භුක්ති විඳින්න බැහැ. ඉතින් <hesitation> මේ සතුටෙන් ජීවත් වීමට අපි මොනාද කරන්න ඕනේ කියන දේවල් දැන් දැන් මිනිසුන් ගොඩාක් හොයනවා. බොහෝ අය <hesitation> අධ්‍යාත්මික පැත්තටත් යොමු වෙලා තියෙනවා <hesitation> මේ සතුට කියන එක හොයාගන්න. අපි තේරුම් ගත යුතු දේ තමයි <hesitation> අපේ සතුට <hesitation> අපේ රටේ වෙන දේවල් මතවත් <hesitation> වටේ සිටින පුද්ගලයෝ මතවත් <hesitation> රඳා පවත්වා ගන්න <hesitation> හොඳ නෑ කියන එක. මොකද කොයිම මොහොතක හරි ඒ මිනිසුන් වෙනස් වුණොත් <hesitation> ඒ <hesitation> වටේ තියෙන දේවල් අපිට අහිමි වුණොත් <hesitation> අපේ සතුට <hesitation> නැති වෙන්න ඒක හේතුවක් වෙනවා. ඒක නිසා අපේ සතුට අපි තුළම ඇති කරගන්න බොහෝ විට අපි උත්සාහ කරන්න ඕනේ.